ganaar de damaa gis muy nen, may gis muy bóof, waaw. Bóof daal moom su koo def gémmiñ la koy toj, gémmiñam moom lay toj bóof bi doom ji génn doom ji génn. Lool de moom gis naa ko ci nen si kii si ginaar. Waaw. Loolu defe naa xel yal <hesitation> yàlla moo ko may xel boobu de. Lu ganaar yi bare bare seen doom yi dañoo xàmmeeku. Ku nekk dangay xàmmee kii sa doom. Lool dee dee dee li leen koy tax a xamal xanaa yàlla. Waaye loolu moom leeruma.